No nā pōʻino kūlohelohe ʻo ia kekahi mea ʻaʻole kamaʻaina loa, akā ma Hawaiʻi nei ʻo ka makani pāhili kekahi pōʻino kūlohelohe maʻamau. ʻO ka makani pāhili ka i ka makani ikaika uhh ʻo nā mea a pau i loko o kona ala ua pau ka pono o ia mea; ʻo ke kanaka ʻoe ʻo kekahi mea ʻoe, ʻo ka hānaiahuhu ʻoe, ʻo ka hale nui ʻoe a pēlā wale aku. ʻO ka makani pāhili kekahi pōʻino kūlohelohe uuhh ma nā wā pili i kēlā makani ikaika loa e akahele i ko ʻoukou kaupoku a me nā mea a puni ka hale.